Secund mi për l'intrateniment sia ënt i zoo che ënt i circhi ëntarìa pa duvré le bestie përché a ven-u bütà ëndrinta a dë gabie e cuindi a sun pa ën so habitat, cuindi a patisu e secund mi anche ënt i circhi a ie tante d'aute coze ch'a s'pölu fese sensa duvré le bestie